في مرات هيك كنا بنروح إننا مريضة باش منمشيش، <hesitation> نبقى في الدار <hesitation> نبغيش نمشي للمدرسة، نحس إني أنا مش نمشي ،نبي ناخد أجازة من نفسي، كيف ناخد اجازة ؟ نعمل روحي مريضة، إلا في اوقات الإمتحانات أوقات الإمتحانات لازم نمشي، لكن الاوقات العادية مرات نعمل روحي مريضة هيك نمشي.